Ubiŋe ye shu tuk. ime i kami na kori a jee amerika a jeee amerika domin ka kama a heti amerika, amerika, toh a sho oteu o neke a ka ejeeh esheé ime kuma in kora a jeei pesali ime sokpe ime ishi shonu úsamáa eme ni obbuyteh ishin jee iŋin maa abin ibom nimi taka hweŋi ni sjin shei ira biŋe e booh ishin iya mai irosana ame beah no me book ka hweŋ no ni ehweŋ toh ai ime imeepe uner adubi iyoi tuk im bere kori ni kir tajeeh hum sosli ina kori in ineei amerika sananan in dope ereh she she ni. iye unasara ati iye a wur amerika <hesitation> in kora anda a kɔɔ ime a jɛɛɨ otekpe emboo ni jin inshe yando otepe mbooo osho sho intech ke kɔɔ imboah a ner sha baa hi bika ba keke haar inbooh toh ya kamata inbooh ma. Aka haaɨ intech ni inte ke kiəəh jii obɛɛh embooh toh intech kuma ichibi isheyo ichibi sheyo ushu jee ni ne ke kora a wuti ke she nike je shee iteu nyom obeeh chomtama ichibi isheyo toh i chibi bi sheyo ushu jeeh oteu o nyom ni inee shuno guwaa domin ichibi ishewo nere. chibi sha. temeke intech sha yikiwinteh nike keh eyir kejee jee obee chom nike ke baa da sa shiya sosai oshoiyo ime ino oye ni eche oye hana ha rushime heti a nibka heti ime injeeh enaŋ ime ishin jee ni ijee meti. ime ishin in jee amerika domin in bere ashee yade o teu hano sho shɔɔ.